Itlar sodiq va odamlarga <hesitation> qo'shilib yuradigan yani ijtimoiy hayvonlar xisoblanishadi <hesitation> ko'pincha guruh guruh bo'lib yashashadi. Mushuklar esa mustaqilroq o'zlariga tegishli xududlarda yashashni avzal ko'rishadi. Lekin ular ham odamlar <hesitation> ko'p joyda yani odamlarga yaqinroq bo'lishni avzal ko'rishadi.